Ndikkina mi So mi waawi ɗonnoogol ko mi waɗi nde wuro waɗata poondirgol walla nde waɗata adaa, miɗo ɗonnoo nde waɗata adaa. Aadaa ɗum waɗi ɓurɗe e jammaaji e njamaaji, sabu ko heɓugol hayre e ndiyam ko fota. Heɓugol adaa wi'ude ɗum ko njam heewta e jowɗe keewɗi